La suŋeri ti tu gu'ura la nyina ba'asi. Fu san bisera, la ni suŋera ti fu san di wuu fu obe la ninɔ ti la sɛ'ɛlɛ du nyina ti fu kan ta'am yese basɛ. Fu san ta ga'arɛ ti beere yilege la ta'am ta basɛ ti fu nyina tuna gee dental floss n boi la, fu wan nyaŋɛ dikɛ iŋa se'em ma'a ti fu di dia bii fu obe la ninɔ ti la yee fu nyina puan yese ba za'a basɛ. Wuu n makɛ yeti du san di dia bii fu obe la ninɔ ti la yes fu nuuren di beere yilege, la ta'am basɛ ti fu nuurɛ fi'ira bii fu nyina pu'ɛ. Gee dental floss san bɔna ti fu dikɛ kigese fu nyina suŋa suŋa gee sukɛ fu nuurɛ suŋa suŋa. Daamisa ha la ti dental floss yuum ka bɔna la, nɛra yuum ta kuregera fu yuum na nyɛ ti a nyina ŋmigeri mɛ. Ŋwana de la <hesitation> ba nyina la ti ba yuum ka tana ba bisera suŋa yɛsa la dental floss n yuuum ka boi la zuo.